La virità è ca nun haju tuttu stu desideriu d'esplorari. ne lu spaziu ne l'ocèanu. Mi nni stassi tranquillu a la me casa. Ma si propiu avissi a scègghiri, mi piacissi chiossai lu spaziu pirchì stari dintra l'ocèanu mi fa sèntiri un pocu accupatizzu...